Nungkan kane, sheke ka shong kane lul biyele ullin dee, kan shong lul biyele ni geeshoo kanak ni gee shoo kan loo ke nuŋ ka Yamba aa tiɓo deen loo kenung, ɓon deen lwee, kwen nuŋ kaa shuɓi loɓo. shong nuŋ naa nyinmo kakoon yo, woona fuuna shong nyinmo kakoon shinan maaɓo, laka wii nundg kanaa na teeka deele jumnung yo naamon she, nyaana, shong kan daa biyele shong ɓo u nywaaden ɓo ne shoon shi jwaa gong ɓawaa biyele kpang daadi nee vum, loshwaa kang loo nee vum, looshwaa kang loo nee vum, looshwaakang lo nee vum, kan shong biyele u ti ti uli nywaaden shong ɓo ne vumgong ɓo shong ɓo ne u uli nywaaden ɓo ne vum shi jwaa gong, shong ɓon gee nywaa maa ti jwaa ɓon nee nung kanak ti kwaa ɓo ne kpeelen shi jwaagong kpeelen nungkanak ɓo, Yamba aa ti ne kpeele gong, kpeelen nung kanak ɓo, shong nunkween nung kanak shong Yamba ka nywaatee, ɓan nung kanak ɓo, kween nungka yamba ywaa taa nungkakwe ɓo aa tiɓo ne gong ɓa lul biyele uli teen shi nee vum shi jwaa, ul teen ka nee kpelen shi jwaa, u teen ka ne jumnung shong ɓo ne ɓwii gong, ɓo ne ii gong ɓo ne ɓakle nuŋ gong, Yamba aa ɓakle nuŋ nungkanakɓo Mwaa nee ɓaklenung mwaa wii tee nywaa kwaaɗa ni yo, ɓakwe shong ɓo ne gong nung kan kane kashong yimammin ka kanee kashong niigooɓon katee kwin shi Yamba biyee ni, pi nungti lul gong, shee gunul gong, wob ɓuyang gong, wob mam gabara gon, kween nungka Yamba aa ti ɓo ne gong shong ni ne gong, dooshi nungti lul gong, kep shiɓa gong, ywii dal nywaa gong na unaan loo shoti yamba ka aa tiɓo deen loo shoo kanak, shooni ka kenung kween ka shuɓi loɓo. Ɓaaka ɓo maare naamuɓe ti tii na ye taɓo kani sheweɓo shooti yamba aa tiɓo un loo shooni kanak, shong yimanghi pi taaɓo ɓakwee shong ni ne ɓaaka ɓoma ɓo deelen lwee waa yilli vorokang ka yimi ki ɓo ka taa faa teen faa shong yimanghi unii kini ɓakwee ni ne ɓaa ka ɓo kanlee ɓaa ka ɓoma ɓo neelee shong kween nung kan kan kaneeleshit daa biyele shee daa dimi, shong kan nunghi ne ɓakwee ɓaaka minloo geele kung.